í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við útskýrðum meðal annars nokkra málshætti úr páskaeggjum heyrðum af tónelskum systkinum fengum nokkrar fréttir frá ungum fréttamönnum og fræddumst um sumardaginn fyrsta ég heiti

og í Krakkafréttum vikunnar var þetta helst Mikael Emil Kaaber var kynnir á opnunarhátíð þau Þórður Brynjar Logi og Erna Björg hittu hann í Eldborg og spjölluðu við hann við erum stödd í Hörpunni á Reykjavíkurborgar við fengum hérna í viðtal hann Mikael Emil Kaaber sem er kynnir hér á

ég hef ekki gert það ég var

að gera ég var bara að sprella en nei ég hef ekki gert það áður hvernig fannst þér stemmingin í salnum geggjað þegar maður biður líka um brjáluð fagnaðarlæti mútur mútur mútur þannig að þau ná að öskra alveg

náttúrulega líka bara Eldborg fullt af fólki þúsund manns eða eitthvað hvað er uppáhalds lagið þitt

góð spurning

náttúrulega draumar geta ræst með Jóni Jónssyni en ég myndi segja að það væri New

dagana níunda

sirkushópurinn var núna að koma af sviðinu og mig langar að heyra hvernig þeim gekk hvaða hópur eru

ég var lítil og sá silki hangandi í salnum og langaði alltaf að prófa svo einn daginn sló ég til en hvernig náið þið einbeitingunni með fullan sal af fólki tja maður er bara búinn æfa helling

maður líka búinn að æfa fyrir framan

púsla þessu saman trikkin og setja upp rútínu svo æfir maður þetta sjálfur það er meira stress maður

sýndi verkið dramatískir draumórar í tónleikasal skólans

Berglind fór á staðinn og spjallaði við leikstjórann um verkið

Katla og Theódór hafa bæði mjög gaman af tónlist en þau hafa ekki alveg sama áhugann á að taka þátt í Eurovision Katla er tíu ára og hana langar

að syngja í Eurovision Theódór fimmtán ára bróðir hennar er blindur og spilar á píanó en hann langar ekki jafn mikið til að taka þátt í söngvakeppninni en myndi samt spila undir hjá henni ég byrjaði að læra á hljóðfæri

þriggja ára nær maður þá upp á píanóið já eða þú veist það var aldrei neitt vandamál stóllinn var stilltur í hæstu stöðu og líka Theódór og Katla hafa komið fram opinberlega nú síðast í

Siðmenntar ert þú búin að vera að syngja lengi já smá

hve lengi ertu að læra söng já bara hjá kenna þér já hann hjálpar mér oft er hann strangur kennari já stundum ég verð að taka allt sem stendur

systkinin stefna á að halda áfram að spila og syngja saman

síðan gætum við alveg gefið út plötu ef Katla er að fara að gera þetta að einhverjum ferli þá mun ég örugglega halda áfram að spila undir hjá henni en enn þá bara á byrjunarstigi það fengu örugglega margir málshátt með páskaegginu sínu um helgina en kannski einhverjir sem skildu hann ekki alveg til eru ótal málshættir suma er erfitt að skilja og svo eru nokkrir frekar skrítnir kíkjum á nokkra árinni kennir illur ræðari þetta þýðir að sá sem gerir eitthvað ekki nógu vel kennir ekki sjálfum sér um heldur

einhverju öðru illur ræðari er einhver sem er ekki góður í að róa bát og kennir frekar árinni um en sjálfum sér ekki er sopið kálið þótt í ausuna sé komið merking þessa

er að það eigi ekki að fagna sigri of snemma þótt kálið í súpunni sé komið í ausuna þá gæti það enn þá dottið úr henni á leiðinni á diskinn og þá færðu ekki að súpa það allt er hey í harðindum það merkir að þegar

eitthvað er erfitt verður maður að nýta allt harðindi þýða slæmir tímar og í gamla daga var það kannski vegna mjög slæms veðurs eða fátæktar þá þurfti að nýta allt hey sem til var líka það sem var kannski gamalt og

blindir og sjónskertir fá oft aðstoð frá sérþjálfuðum hundum en það eru ekki bara hundar sem geta sinnt því hlutverki var á ferðinni í í Bretlandi á dögunum

er tæplega tveggja vetra

og er í þjálfun sem

Helena sem býr í óskaði eftir hesti frekar en blindrahundi það getur samt verið svolítið flóknara að eiga meðal annars í almenningssamgöngum það þarf að venja hestinn við hávaða annað fólk

fólk lyftur og fleira en Digby hefur alveg staðið undir væntingum hann var fljótt orðinn vanur lestarferðum og ætti því að standa sig vel í

í dag er

hann er alltaf á fimmtudegi á bilinu nítjándi til tuttugasta og fimmta apríl það er löng hefð fyrir því að telja að sumarið hefjist á þessum degi það á rætur að rekja til svokallaða sem tíðkaðist hér á landi frá landnámi þar er árinu skipt í tvo næstum jafn langa helminga sumar og vetur sumardagurinn fyrsti er fyrsti dagur

af sex í gamla norræna tímatalinu þótt það sé stundum pínu kalt á sumardaginn fyrsta er dagurinn vel valinn því tímabilið frá sumardeginum fyrsta til fyrsta er hlýrri helmingur ársins samkvæmt íslenskri þjóðtrú boðar það líka gott sumar ef sumar og vetur frjósa saman sem sagt ef það er frost aðfaranótt sumardagsins fyrsta það er frekar óljóst hvaðan þessi trú kemur en hún gæti tengst því að ef vorið er kalt er oftast frost á sumardaginn fyrsta sem þýðir að sumarið sé líklega seint á ferð þá verður gróður lengur að fara af stað sem er talið gera hann næringarríkari þá nýtist hann dýrunum betur sem gefa meira af sér fyrir vikið vísindamenn hafa leyst ráðgátuna um það hvert

fljúga þegar þeir yfirgefa Ísland á haustin

er algengur fugl um allt land og þekkist vel á því hvernig hann leitar að mat hann snýr sér í hringi á sundi upp fæðu svo dýfir hann nefinu ótt og títt ofan í vatnið og tínir upp

fáum íslenskum fuglategundum sem menn hafa ekki vitað hvert færi á veturna fyrst var talið að

færu suður á Arabíuskaga en núna hefur ný rannsókn leitt annað í ljós þá fara þeir

Kyrrahafið og undan ströndum Perú og halda sig þar úti á reginhafi þarna eru mikil og þangað sækja íslenskir

er ekki þungur en honum tekst samt að fljúga alla leið til Perú það tekur hann næstum þrjá mánuði enda eru um tíu þúsund kílómetrar á milli Íslands og Perú hann tekur þetta í skrefum þótt

samt sem áður synt vegna þess að hann er með svokallaðar sundblöðkur og hann sést víða hérna á fersku vatni á sumrin syndandi um hundrað og eru á þakinu á skrúðhúsi kirkjunnar sem slapp eiginlega alveg við eldinn eldurinn bjargaði eiginlega

af því að í reyknum er koltvísýringur sem hefur allt önnur áhrif á býflugur en fólk flugurnar hafa ekki lungu og geta þess vegna ekki dáið af því að anda að sér reyk í staðinn fara þær í hálfgerðan dvala og verða

það á eftir að staðfesta það með betri rannsóknum en ef það er rétt þýðir það að bruninn hafi hreinlega verið slys og engum að

er komið að krakka

ég er ellefu ára uppáhaldsbókin mín er bróðir minn Ljónshjarta eftir Astrid Lindgren geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum falleg svolítið sorgleg og

ég segi það hjartnæm já einmitt ertu búin að lesa hana oft örugglega svona þrisvar fjórum sinnum um hvað er hún

um tvo bræður sem að fara í ævintýraheim og alls konar ævintýri gerast

þín mér finnst hún bara svo falleg og skemmtileg er eitthvað fleira sem þig langar að segja um bókina það var mikið fagnað í garði fyrir

aðallega í Austur Asíu þeir eru í útrýmingarhættu og svona eru hugsaðir til þess að hlúa að

vikunnar við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar